דאבּא כּנְחְדֶם עלא משְׁרוּע צְגִ'יר לִתְתִגָארָה אלאִלֶכְטרוֹנִיָה בָּאגִי נבִּיּע מֻנְתְוָאגָאת יַדוִיָה מצְנוּעָה פִּלמָעְ'רִבּ בּחאל זראבִּי וּלחְלִי תּקְּלִידִיָה, כּנחס בּאלחְמָאס חִית כּנְשוּף פִיהָא פֻרְצָה נוּרִי לִלעָאלֶם גְ'מָאל תּורָאת דִיאַלנָא, פִּי נַפְס אלוּקּת כּנְעָאוֶן נָאס צְגָארִי כּיַחְדְמוּ בּיְדִיהוּם. כּיַעזבּנִי נְשוּף כּוּל חְטְוָה כּנְתְקָּרֶבּ פִיהָא מן אַהְדָאפִי כּנחס בּאלפְחְ'ר, חִית כּנְדִיר חָאגָה ענדָא מַענָא תְּוַסַל לִקלְבּ דִיאַל נָאס.